Anndande ɗun yo huunde lobbere non sanne. A heɓan no ndeentorɗaa e kulle gooduɗe warde ɗee, <hesitation> torlaaji gonɗi hen ɗii du. So tawii kibaruuji dokketeeɗi ɗii ɗi nganaa lobbi a jokkataa e ko moƴƴi. <hesitation> Kanjun duu iɗun wayi hono kulle aduna ɗee. Hoɗun fuu ana jogii nafaa mun e torlande mun.